Siknare fijador sobuenli binara fincionina setiop partn' rochire kort raknal rekost kunaꞌ esterotno partes teshanga rotrorera rotrushga yidbuen niraksokꞌ gula otroshikinila sotoni nibwabuen to chirakni desperdicio cholank gakə yewron gakə este ventacho gogə shitat to komidə chontula rebos tegorat grebue tochantala bols desyawan, chigakdin este gueshingagan chedini wnin este schi techiyane techiguegə shi gakan parchigayen bonistol lagul', bochoti de che tiempsi kesnori wan te chom baychi, zak gaken to plat sepe ben di sharkaꞌ xbwetalkal buento talkachi boni woroch tantirkachu gakan.